I know like lemon green I know black I know pink and I know I know purple I know brown colors <hesitation> I know we get blue I know blue ley hav- I know sky blue and I know <hesitation> na- navy blue red purple I know <hesitation> how you call ley we get dark green know I also know we green colors you know ley peach I think so far that is what I familiar with.